Apan deɛ <hesitation> ɔyɛ boa bi a ne ho ɔwanwan. Wonhunu sɛ ɔyɛ ntakraboa o, anaa sɛ ɔyɛ aboa ɔnante asaase so o. Ɛyɔ aboa bi a ne ho wo nwii. Afei ɔsan ɛtu fa wiem. Nti ama ne ho asem ka no ɛyɛ a na ɛden kakra. <noise> menim sɛ Apan yɛ aboa bi a, mpaninfoɔ taa ka sɛ ɔduru anadwo a, ɔnhunu adeɛ. ɔnni ani. Ɛno nti, ne nyinaa mu no anadwo na Apan ɛyɛ adwuma. Ɛno nti deɛ menim kakra fa ne ho ne sɛ, ɛduru anadwo a ɔde ɛyɛ dede na ɛnante. Ɛno nti, ɔte mmoa esu ne wɔn kasa. Nti baabi a ɔte biara no deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔyɛ komm. Na afei ɔtie baabi a dede no firi ɛba. Ɛno nti ɔte dede no a, na afei w'adwendwene dede no ho. Deɛ ɔbɛdwendwene ho ne sɛ, ɔhwɛ baabi a dede no firi ba. Nti ɔnya hunu baabi a ɛfiri ba a, na ɔno deɛ baabi ɛyɛ sɛ, ɔhunu sɛ dede firi baeɛ no na watu afa hɔ. Nti ɔnam so saa na wakɔ baabi a ɔhunu sɛ aboa no yɛɛ dede no, na wakɔ kye no.